Emi mom de dza nka mɛka dɛ yɛ na nya ahoɔdzen nye dɛ ɛbɔhwɛ w'edzibandzi yie. Angoa edziban na edziban ahorow a edzi no mpɛn pii no ehu dɛ ahoɔdzen nnyi m'. Epɛ koraa a ebɔkɔ asopitsi na hɔn a wɔhwɛ hɛn edzibandzi no aboa wo akyerɛ ndziban bi a edzi a ahoɔdzen bɔ wɔ mu. Botum so dze wo ho akɔdɔm mbea a wɔyɛ -wɔfrɛ hɔ "gym"yi na wɔaboa wo. Na wɔa- wɔahwɛ wo edzibandzi mu na emi megye dzi dɛ "exercise" biara nnyi hɔ a ɛyɛ a ɔsen edziban a -w'edzibandzi ɛbɔhwɛ ne yie ntsi adwenkyerɛ a mede bɛma wo nye n'.